Áa ngënko bëreŋ á uwëţ cíţëri pëlund. Má uwëţ manwína uwël tí uyá alënk wël. Má uko pëţaţ manjá wín wël túk bá kayá kayá pëntas pëmul. Mëfíŋáaţ bá wël aţíj bá unleemp tënko tëmënţun afíŋáaţ bá wël injí wakaţ. Fíŋëţa wël karuka kayenţ pëngiŋ ţí uleemp. Unkaka kaneej bámeeţú kato anjá ank bayënţ abá pok kajá bëkël ndawëlin pëncëŋ kandaf wël pëncëŋ karu nantoti wël kawat muwáan. Adina abajá pëntúk náar náabuk anajá ar pëni ŋáaţ nin afíŋ unkopëţaţ dun. Teena aruneej ajákin iyiŋ ţinjí wun mënkaseremí, ajákul umpaţ wí ţínj bunkum aneeţa ţúwar pëfámël, pëpet mël pënţú ţí kanko. Anajákin monkoo ajá mëfeenţar dí ngënkopëţaţ uwël uwí cíli wun malaŋ apëni etowáan dí untowáani já mee uhora uncak bañaan joo buwel kaloŋ pëntúkar pël bí balund bajoon joonú katowanëná ebúujá pël pënguk.